Mi yiɗi innde am, wala ko mi sauyo to e nder innde am, ngam mi nana belɗum majjum. Mi anndi baaba am daki hetini nden siftoroy inde nde mi haani un noddayam, mi yetti sanne.